<hesitation> بس خلّص من إيطاليا بحب روح أعمل جولة بي فرنسا هيك اركب بال- train بالقِطار نحن وماشين بالطريق شوف خُضار، شوف كيف نتنقّل من بلد لا بلد. نروح على فرنسا آخد- صورة- آخد صورة تحت بُرج Eiffel طبعاً هيدا الشّي يعني متل لازِم ينعمل هونيك، بحب دوق الحلو الفرنسي متل ال- French toast، بحب جيب Croissant كمان دوقه الأصلي هونيك المعمول كيف، <hesitation> جيب ريحة فرنسيّة. بحب مسلاً إرجع خلّص من فرنسا روح على بلجيكا دوق الشّوكولا البلجيكيّة. ارجع بال train كمان روح على المانيا، على سويسرا. <noise> فا هاي ال- البلدان كلّا الّي حد بعض بحب هيك زورا مرّة وحدة. وإذا تاني بلد مُمكن حب زورو هيك لروح وريّح راسي واستجم هوّ اليونان. طبعاً هيك آخُد شاليه لا بس ترويئ الرّاس يعني روّق راسي من كل شي وافصُل عن كل شي وروح لا هونيك آخُد شاليه اسبح. بس بحب روح و هالطّقس ب- بالصيف طبعاً على اليونان. أمّا البلاد الأوروبيّة وهيك بحب روحا بال- <hesitation> بالرّبيع ما يكون كتير شوب تا كون مرتاحة أكتر بال- بالمشي وهيك لإنّو أكيد ما- ب- ما- منّا ب- بلد تروحي تسبحي هونيك. فا اليونان خرْج السباحة فا كرمال هيك بحب روحا بالصّيف. <hesitation> إن شا الله اقدر روح زورُن كِلُّن يعني هول البلاد مين ما بيتمنّى يزورُن أكيد. فا إنشا الله بس my top يعني أكتر بلد بحب زوره هوّ أكيد أكيد أكيد إيطاليا و its my يعني هو بلد أحلامي.